कॅनडातली संस्कृतेय विंगड विंगड आनी इष्टगथ करपी आसा। हॉकी स्खिंग ह्या सर्क्यो गज़ाली लोकांक खूब आवडता। कॅनडात भोव संस्कृतीवादाची परब मनयतत आनी तंई सोबीत भुयप्रदेश असात। लोकप्रिय खाना जॆवणात पाउटीने आनी मॅपल सिरप हांचो आसपाव जाता।